Ie, misy mihitsy ireo sakafo heverina fa manatsara fahitana, ohatra amin'izany a, ireny sakafo manankarena vitamine A ireny, de araka ny tenin'ny dokotera moa zany a, de le sakafo miloko volomboasary ireny, ohatra hoe karaoty, papay, ireny ohatra.